Kutomong hom, yet kutomong itees, itees nnon narɔ ifaɛ. In bɛ kafa kakan ni itɛrɛk iyɛ naton kutonmong ɔng fin ra. In ra iko nek in shin mben ni ya kashon. Ide me dɔng imi i tsot kugom ni kutomong itees. Itees nnon yet ikyɛng fi ngɔn da kyem itak nggon da kyem itees nggon ikyɛng fɛ ka da bi bin ra natson ka di sot anet. Itees e se narɔ zizɛɛt-zizɛɛt. Narɔ kakak, da kyem itees nggon ikap. Itees ikap yet ngɔn ni tees nggon na ka ren ikap, na ka ren mas nkyɔrɔk ikap e ni ikape. Da kaka tees yadde fɛ ka da kyem ka ra kutomong nizen. Izen fɛ ba shim naba kap, izene yɔng kpaf nishanmang nggon e kyem ka kap nizen e yɔng. Akwai narik fɛ ba tes ni kɔ, narik e, ki ikyem ites kpaf kɛ nayak e da shim awo, nayak e da kyem na nye yɛɛt awo. Ba tees nnon nin rɔkɔnrɔk in fɛ nayak fin se zizɛɛt-zizɛɛt. Nizen iyeng fɛ nayak shim nakan ba tees nnon nakan fɛ ba di ki kaas, ba tes na nayak kɔn ajiji. Ni nkyɔrɔk nkak fin ya nayak e nikɔ biya. In ki ren da kyem ikap gyat in ki kyem bada, kɛ da, kɛ ba da tees mo wo da kyem iren ba. Akwai, narɔ zizɛɛt-zizɛɛt ni kap fɛ ba tees. Ba da kyem ba da tees ikap ifɛ inam ayit idɔng fɛ ba tosok ida nari, ki inyak, ni nyon ni shɛrɛshɛ nkyɔrɔk fɛ ba tosok ide na osom ba pet. Ba da kyem ba da tees mo yadda fi da ra da tosok ide na nasa. Yadda fi de tosok na nayak e. Kuyak ɔng fi da nɔɔk, nizen fi da nɔɔk, akiyi kuri kuyak fi da nɔɔk ɛ na kizen fi da nɔɔkɛ? Ba da kyem ba da tees mo nakan kyɔrɔk ayit yɔng fɛ ba tosok ina nari. Bada kyem ba da tees mo kyak na ni sɛrɛshe nkyɔrɔk. Itees e se narɔ di-dot. Bada kyem bada tees na narɔ ifaa. Ifaa ifi itsɔm nek ki ngɔn shim ira kutomong mbɔkɔn, isa kpaf niren faa itsɔm ni reni a litsafi fɛ ba yes ni but. Ki ren awo, da kyem ifaa itsɔm awo. Nek kɛ ba da nɔk itsɔm, da kyem iren kudot itsɔm e awo. Nek anɔng ba tees na narɔ dot, ba tees iseng. Iseng yet. Icɛn ife nasara fɛ ba tees narɔ ifaa. kɛ ba tees nggon iseng awo, kada kyem ka wuruk nazatse kakak awo. Nek ki ngɔn wuruk, ayet izɛn fɛ ba ra iye ngma ni mban kamang a nigeria. Icɛn iyang ife nasara, ba ra anfani ni iye na narɔ dot. Ki ngɔn ba da tees mo iseng awo, de kyem icɛɛt na banet awo. Ki ngɔn bɛ niɔɔp fɛ nɔn foos, icɛn, ba foosican ifoon ba, da kyem icɛɛt ni ba awo. Ba tees narnarɔ kusol ban-a banet musamang ba yes yɛ a social study. Iwu bada tees mo kusot ayɛt banet, bada ka tees mo kusut ngɔn na kasa ngɔn ni nnon ngɔn, ba da tees mo banet nweneng ba da tees mo nggɔn banet, ba da tees mo nggɔn kuwɔp, ba da tees mo ares, ites ares banet, bada tees mo nkyɔrɔk dot ni kusot. Da kyem isonong ayet banet ba in ki ngɔn ba iren nggɔn e yɔng awo. Ba da ikyem ba da tees mo kati fi idi kira kutomong nayet banet. Ba daka tees mo karɔ kakak yes, bayes ika a technology ni iseng. Technology yɔng yet ikyɛng fɛ. Ba da tarak ice ngɔn niren ntomong mbɔk ngɔn. Bakak ra kutomong ibat ice, nkyɔrɔk fɛ ba ra ni kutomong ni ina ifi bat ice me yet nfɛ nasara fɛ ba bɛsɛ nfas kɛ ba da tees mo awo, da kyem iren awo. Bakak bada ka tees mo narɔ nyɛs. anyɛs ma ba tees nek da kyem inyɛs kpɛ kyɛkawo, nek anyɛs e ba mas nkyɔrɔk e. Da te ntɔk kyɔk kyɛk ba, se i mas, da kyem ite maggi nin na nayak kyɛk awo, se mas. Nek anɔng ba da ka tees mo te afaa kɛ te ataat ayi na ka donong a number a number afaa, di te ntɔk kaza kato kadonong a numbe taat di te ntɔk kaza nek anɔng anyɛs ma ba tees, ba ba nyɛs kpɛ kyɛk awo. Ba tɛ ba tees na nɔrɔ in kyɔrɔk tɛ kutseng kɛ ikɔk itsaap ayi. Ikɔk itsaap yet ba da ka tees mo niren nggɔn kutseng. I tseng nibɔk kuyak a ki tseng nibɔk kumen ɛ? Ki tse niren fi ite gɔrɔdɔk ida nye ane, ida tirik anɛ? Ba da ka tees mo kutsom e da kyem inye iko in ki ku rat niren ki kubeseng ayi ba de kyem ba da tees mo nek anɔng. Da kyem itees bada kyem ba da tees mo karɔ nggɔn nfɛ kusot musamang a fɛ chrisitianity ko islamic ko kyɔrɔk nkak fɛ banet ras fɛ ba da ki ya adakunom ntong. Nggɔn e yɔng tees banet nggɔn ntek. Baro ba da tees nggɔn fɛ nyet ndule awo, se nggɔn finse kpaf ni kuwop, nggɔn iwɔp e. Ba da ka tees ma ibi tosong anet awo, ba da tees mo ibi kɔrɔng awo, ba da ka tees mo ibi ra kyang awo. Ba da ka tees. o ibi kus narɔ ise nɛn awo. Ide ne dɔng imi rus kugɔm ni kutomong itees. Kutomong itees. kubi itsɔm awo bɛs, banet mas iko ama imi shim in di rus kugɔm nek iyet kutomong in imi shim iko nek nnon dot nami sot nnon natek ni mben nang